Namo ke hako hena namo nau simbo mane miho ore na miho on ana nau simbo mane amo bovu ofone amo vovo ra puvuto namo honda te e ora pure javo te javo te avonu avo bovu umbona miho ra amo vuto namo honda te e ore nau jo miha hanana e ona umbona nau embo meni nau simbo mire ue na ambo mihera na na vuve ra ro anga e ona <hesitation> totofu e ore avo amo pambo na amo hako nane pambo na inderi bari kito heri juruketo umbuto avo pambo na pambuto tiri tombu pe hio one ki ora kito o nau simbo. nau jae kia be miho namo nango kia miho avo kito ue re avo re anga re namo ungo ta tiri tumbo kia ra namo osaga eto mi tiri tombu kia namo kogo na pambati ke amo puve na ro anga e ona eto nane umbuto enana kio ona hako nane fue ere na avo namo kio ora e nau da evi nau da susu be amo namo ga mihe ran au tunga bari ra donda tunga bari namo ga mihija avo umbo vuvu re hanana e ona be ona ahita amo vovo ra Embo avo tiri keve kio ra ambo re tiri tombu pe pambato ra angati eto vovu re avo kito namo hanana e ona eto re hanana ue re nau jo miho umbe ona re nau embo meni mihere namo re mihe na ambo nau osaga iji ue re avo namo hanana ona ro anga e ena ami mihe ona tunga bari avo maha angato mihe eto ja miroro na pambato ra to donda amo pajire be ra miro na mireto ra hie to ra aure to ra eto donda pambuto vovuro re ehako nimo nango ta simbo mane ami hako puvuto aruumbe to re mihe eto keti fona ro arumbo ra ro namo mihene foa umo arufo ehe aire arufo aira tefo mihe na o arfo ue mihene ue re o avo ue arufo horembure avo nimo osaga eto mi keti keto mo vuto hororo na re arufo ona namo mihe na angato hako nau enjo hoi na do iora amo hako namo angato pambo pambuto evi fone one mihe na ro angait hio re na ingi kure na, mihe ona erona, hio ona, auna Angato avo e ona ue na nau embo meni mo dei dei mihe e ora avo hako orembe ona nau embo meni dai mihe re na namo meni ambo re inderi be tombu kiri ore avo ona na miroro na enana ga na mirono namo kogue namo bara ai miretora angato avo e ona ie na mihe ona avo amo nau nango ta opipi ta tunga bari avo toha ra ambara baja uja ue avo hako ungo ta nango meni eha ami jigo kure na mihe ra eto avo angato ue na hako pamba to ra. pambuto pamburo ro nago ta undi meni hako nango ta joi vuto fo ra amo hako ai mirasa mireto na pamba to ra pambuto nango puro re ena nami ehko jigito re enana umbuto umba to ra avo nau tunga bari namo hito na te nau embo meni ta tunga namo fue ati ue anga miheti uje ona amo re anga to atora angato ue na atora nau. <hesitation> namo ke ato e na Embo mane tafo avo tunga umbuvo namo re amo re otofu ra eto hondate bovu ga avo ami ga hondate simbo mane ra bovu fone re namo ma hondate e ora simba e ora pure ona <hesitation> e enana mi nima ko hako nau evi vovo ra amo vovu ra imo keti kehe na umbuto fo nae roro ene mihe na nungo mo akari miheve he samuna miheve he anga e ona angati eto re ara mihe ora mi ma ko pambato ore re avo to namo ga evo ehe va pambaro ra ro avo e ona hione mima re ara pambu ra. pambu ra ami ta joi avo nau simbo mane amo heri ra tunga bari re givu pari ga do ga pete hiro ra avo re tunga bari mihija ambo re pambuto re ma ara nango here ke kio ra e ora hande ke kio ra handeti keto mihe nango ke mo do ehe ue na ue angai ore hio re pure ije meni be ambo ue ne vuto tiri tombu be hio re namo anga ona Kione avo ena mine nimo o anga nango nimo pambuto keri avo bara ko pisa ise pure ami jigo re uja anga ie avo hambu fue avo nahu ganini ue na hio ro ra eto namo re nau nango ta simbo mane nango ta arivo re avo ue na pambato ra mire to ra avo nau maha ta susu ta ai eto amo nau simbo mane mihe ra hambu na oine sesena amo hanana pemi be ona enana mi namo ivo hari kio ra hako nane re namo ivo ari mihe ona pure re ara namo umbuto nango mihe ra mireto ra ungo nango ta dai angai ie ena nau do do ati uje ona amo re beuje ona uh <hesitation> nau aha ta embo meni avo namo tunga fo na tunga umbato enana mo nau ku pe re ra miroro na mireto na pambuto na vuronde enana mi nango mirae evi ra eto re namo honda te atora eto mine ofu re nango re anga honda te atora avo ang aue na mire to ra ungo te nango tunga bari amo mane to aro vatuja pure eto pambato ra bovu enjo eni puroro amo nango pe te ami pije re ange re amo umbuto pambuto hieto ra jogue avo Tiri tombu pe kia ra ro keto ra meni enana mi nango puro ra nango keto ra anga ue avo joi te ma anga vuto namo embo pemi be ti pajire anga eto ra na miheto ra ifue avo miroro vuto na ando ufoi na e arufo mi do mi umbuto toro vuro na avo ara vovue kito na to aro avo enjo hoi ta ra hako be umbuto jigito avo pambuto umbuto pambato ra avo ungo ta opipi ta moha ari ora avo ore mane to ato ra jigito na pambato ra avo nau simbo mane. nau aha ta eto nau maha tafo ta ai nau. nau enjo hoi mihe ra ami tunga degato tofo ra angato uroro namo tunga furoro namo ena tunga furoro eto avo ivo ari avo jigue na ungo te tafa mireto ra evu eto ra avo ue avo ungo eni embo pepemi ta donda otofu eni e ova mane e ova amo ai kogue uro mo namo bara mo Hako nungo ta kogue avo nungo meni pepemi ta kogue avo ue na hie to na namo hi ara hu be miha nungo ta kogue namo ivo ufu ena mireto na pamba eru ena avo ke evi akari be horukari amo akari be eto donda amo namo eni namo eto kia ra tembuto vuto hie avo mamo te eto tukeri avo te anga ero na te urono pambuto nau ejepa uro avo namo mira urono avo hako nau enjo agi mihe ra auto namo ona tafa ato ra avo ungo te siro avo heto ra siro avo jogue ue na hondate uroro avo vito ungo te enana jigojoi hororo ati ke u era avo inono ta aro vito pambuto avo hekai hukatoja mane eni viviro eni vuvuro ato ra mo tunga osaga amo nango keri evire amo uro re eni amo re kia be ra ambore veveto re hu be asa atu ja nango mi hu ta toto vivera avo warina be eto amo akari re samuna re avo umbo hondate hondate ue avo umbara vito pambuto dei Tuka ra ue he ra ai vito umbato ra eto nungo ivo bovu amo ivo umbato na ivo umbato na avo nungo ta keri embo otofu ta keri amo eni fo umbari pepemi ra te eni fo nango pisara no be ta ra tefo siro avo re vivi e ra te nango ta kio vuto horembari siro jo ta embo maha ta amo re umbae be ra tefo umbe vito ambo re ande to ro ra ambo re embo pepemi hako hondate at ova vuru ro anga hie to ra ungo te tafa nau be donda aro vito inono ta hekai vatuja avo pije be ange be angati ena ai avo mire re ma horo foro era mire horo fora era avo mire evi ami ta horo avo mane to aro vatija jigeto ra ivo be ivo jigoro vetija givu pari nungo ta nango ta pambuto ero ra avo ra amore ivo avo fo ra donda eni kio ra eni mane kio ra avo ora eto umbuto fo ra Avo ningo ta horu kito na ie fue ni ungo ta nango ta ere vari ere aureri amo ningo nango ta ando simba ue avo ieto ra